لازم يعيش العالم الكل في سلام، السلام العالمي معناها أنا نكون في بلادي ويكون عندي علاقات طيبه مع الناس اللخرا، انا ندير بلادي بالطريقه اللي تساعدني، أنت دير بلادك بال- الطريقه اللي تساعدك، لكن نحترمو بعضنا، نحترمو آراء بعضنا، نتعاملو مع بعضنا، ما ثمش تفرقه ماثمش عنصريه، الناس الكل تعيش في سلام مع بعضها.